Ua nalowale hoʻokahi manu mai kona lāhui, i kana lele ana ʻaʻole ʻo ia i maopopo mahea lākou, no laila ua lele ʻo ia mai kahi moku a i kahi moku aʻe ʻaʻole ʻo ia i ʻike i kana mau hui, no laila no kona ʻike ʻole kela ua lele ʻo ia kahi ʻaina aʻe ʻaʻole ʻo ia i ʻike.